والله أفضل, ال- ماكون مضطر اللنوم, لأنه النوم يضيع وقت كثير من حياتنا, وإذا ما كنت مضطر أنام أقدر استغل هالوقت في أشياء أحبها أو أتعلم أشياء جديدة, أما الأكل يحتاجه الجسم, عشان يحافظ على الطاقة, فصعب استغنى عنه, لو- لكن لو اقدر اعيش بدون نوم بيكون عندي وقت أكثر, للإنجاز والاستمتاع بالحياة.